Odamlarning genetik modifikatsiya qilish <hesitation> unchaligam to'g'ri narsa emas, chunki etik muammolar bor. Insoniyatni o'zini o'zgartirish qobiliyati <hesitation> haqida kelishuv hali mavjud ham emas. Bu holat inson haq-huquqlari, insoniylik va tabiiy tanlov konsepsiyalariga ta'sir qilishi mumkin va ijtimoiy tengsizlik genetik modifikatsiya gaqat ma'lum ijtimoiy guruhlar uchun mavjud bo'lsa, bu ijtimoiy tengsizlik. Ya'ni ajratish mualim-muammolarini kuchaytiradi. <hesitation> Biologik xavf ham bor. <hesitation> Bunday insonlarning genetik xususiyatlari kelajak avlodlariga o'tishi mumkin. <hesitation> Bu esa yanada chalkashliklarga olib keladi.